Zaho ndraiky koa sendra zaigny nahatondraka kafe aminolo tsy kiniako voalohany zaha mialatsigny aminazy raha azoko atao managna fahafahagna zaho vidianako akanjo soloako akanjo ananjy ary arahako fialantsigny fotry